من أهم التمارين اللي تخلي قوتك البدنية في أوج أوج قوتها هي <hesitation> تمارين القوة الأساسية، من ظمنها <hesitation> تمارين الظغط، أو تمارين الجسم الكامل <hesitation> أو تمارين البطن، أو <hesitation> التمارين الهوائية مثل: الجري، أو المشي السريع، <hesitation> أو ركوب دراجات هوائية، أو تمارين المرونة مثل اليوجا.